Agofa'ai moni aga isa alogo moni moni eoma ia ina agofagai agu. Moni aumaga mao pau mekeo alogai kopoga business aui, moni aui keoma. Moni gaina keafia e'i business kekapa, moni gaina keafia e'i aguagu gafelo keoma kekapa. Isai papiau ulalu aui kepailagaini moni gaina kepapinauga ea kepapa kepailagaini moni ago keafai e'i aguagu ke change'i. Moni eaga pinauga ealogai alogaina, mafe alofaufa moni aloisa apu aloapikanina alogai moni ekae, alo pinauga mafa alofaufa aisa aloapikanina alogai alogai gaina moni alogai ageaugau moni aloisa. Moni ega felo epagai alogaina, age mekia epagai alogaina, moni gaina aloafia emu aguagu agechangei Kapaina lopolani, alokapa afeaina kai oi imamu alogai. Moni alo alopapinauga felo emu aguagu e'changei ga mo ageka oma agemia. Kai moni alopalifua moni safa oi agepalifuiso, moni alopapinauga felo aloagu felo ke alopalifua aga isa fei koa ekipo elao kai afaemue afaemai. Isai moni keafia ke misuse alogaina, moni keafaia kepaopoania monj kepalifua e'i aguagu aecahngei keafia keinu keafia kegafau keue kapa isai afolopolaga kapai akekapai. Moni business aui mao pau pagua alogai keague, pagua alogai business kekapa moni gaina kepaopoania ifiao e'elei kaisai, kegafau moni moniai keafau moni kepalifua moni kepaopoania gaina kekapa kai moni Deo moni epagama, deo moni epagama puo moni aloima felo age use felogai alopapinauga sama aloisa emu aguagu e'changei aloagu feloalogaina alogai. Pau mafe afalai feloi kopoi kemia moni fekeafia, mafe keafia kelao keafalai moni felo felo pauma keusa keafia kemai, moni ke misuse keafia keinu keinu moni kepafua. Moni eula keoma moni kepalifua moni ina akeafia akekapa felo sama e'i aguagu age change'i. Ea feloi akepapa, toilet alogai kitchen alogai amu maoai akekapa afeaina agekaina, papiau mekeo papiaui minoi aepinauga moni kepaopoania pau afalai feloi kinagai kelao keafalai keinu kemai lau keoma kai lau keoma kai elao apalagai samagai apalamai ifa aufele. Moni kepaopoania puo elao apalagai aga Keulalu moni gaina fafia kapa ao felo fakapa aga, moni apalifua keoma, kepikaisai. Kepikaisai kai epagai efua inipo pika keague ague emai gakoa kai still iopogamo. Afalai felogai aga still fekeinu moni kepaopoania keinu moni kepalifua kelao afalai elifu time alogai sama, maoai aifa inaina topea afia uma lea apinauga mo ekae. Moni ega use felogai fausiaina, deo moni epagama puo fapapinauga felo fagu ke moni apalifua aga gaina agaisa paisa gapuo fapinauga moni faima felo.